E lⱥ ngyy júu kö’ xí relí juó’ ere guá’na míina ela lɇ e lýna kö’ relí ujö a la ú jia’ re lí kí ‘ná’ <noise> ró’ ere ngyyra bíi e ‘ná’ kieera bá ´né’e’ ela nún e re jmⱥⱥ ra o ere lína la lɇ lɇ e ngyyú e re jmⱥⱥ ra la nⱥⱥ ló ú o dxǿ júu e ngyy jé lⱥ e juⱥxí re lí juó’ re lína ejö, relína pero a jia’ relína lajý jö kie la kú re lɇ my juá´n jö dsa mý guíi bá jná ú ajiaro ere lí’na ere lína lajy sún kírelín roná jö kajuý kí ‘ná’ re ngý’rá juiira bá lajy júú e lɇ la né kö’.